Volagno gny mombamomba gn'olo iray tsy tafary tamy gny ratram-pony taloha. <noise> Ino gny leso raisy ary ahoa gny hahasitragna azy?